Nonno mi sowirta kare boɗɗum: bana toggoore, mi we'itande ɓaawo ɓaawo mi sowa juuɗe ɗen e feccooji ɗin. Nden bo mi tagga senndere lestaano toggoore nden mi sowidande mi resa.